Agny Kanada, Kanada de toerana milamina. De zareo anefany a sy managna fizakagna ho anzareo manokana, fa na zareo mizaka français na zareo mizaka anglais. De zareo koà toeragna malalaka sady madio. De tian'ny mpandehandeha lehy mpisangasangagna regny mandiàndià ami tany misy anzareo akà.